Lallai mi wadi sa'a nde go'o mi yahi ladde, emi felo mi anda ashe nange lesi nage fa'i mutuki mi yahi fela to sa'an nan, fottumi e goddo udajo, mo wari emi jogi fe'i shengal mako ni'i, min bo midon turi mi don felo. nde mo wari dou am sai mo wi sannu, sai mbi momi sannu sai mo wiyam mi yi'ina ngeloba, mbi mi a'a Allah hollayi yam ngeloba. Ashe ko ndon ma mi anda nage kam lesi, to emi turi mi anda to mo fidi yam fidirgal ma, ai sai o fadda yam don ɗum. To sa'an nan nde Allah hokki sa'a Allah hokki yam sa'a Sai- sai o fa'i funa nde o fa'i funa, sai o fa'i hirna sai ummi mi ummiti mi, nde ummiti mi sai nangu mi doggudu emi dogga emi yaha emi dogga emi yaha kadi bo sai jaumi funa ton sai taumomi, sai min fotti modon fe'ita lawol mo wi mi fotti na e ngeloba mbimi a'a mi fottayi e ngeloba. To ɗu'um woni mi yejjitata mberde am wala no ntacirayi, amma mbodi kam Allah e hoinani yam nbodi kam dum dum gadumi e fullo dum hanjum woni ɗum mi yejjitata, to nde kemmi mbirnimi nder bafe no mi nyobbu kosgal sarla am, ngammi ga doggudu ba mi mayai hanjum hanjum kawai. <noise>